<hesitation> Fomba anangonan'ny écureuils s- i hanina hohaniny amy rirignina ndraika: <hesitation> dila izy mandeha mivoaka akagny, de izy mandeha mivoaka akagny igny a tragnony ma efa le agnatinà kakazo akao izy mipetraka, de izy mandeha mivoaka akagny igny de angoniny a le voavoa jiaby le amin'olona le ariarian'olona io a de igny a tateriny, de rehefa fantany hoe feno am'zay ny tragnony a de tonga rirignina de igny mi hohaniny.